Ny karazan'ny kolera izay fantako: fotsy, mena, hasaka, maitso, volomparasy, <hesitation> manga lanitry, maizigny aligna, <hesitation> marron, <hesitation> ino, beige, <hesitation> blanc cassé karahakarahan'jay.